الاخدر ده الزرع و الخير و الفرحه و الانبساطه حتي في الاكل الاكل الاخدر ده محبوب عند الناس وبيقولوا ليك ان شاءالله دربك يكون اخدر يعني امورك تكون كويسه